पैला पैला मान्छेहरु अन्धकारम्णा बस्तेछे । रात पणेपछि अनारी चप्प हुनो छ्यो । तेसाइम्णा बस्ते छे मान्छेहरु । उइल उज्याले भन्ने कुणा आगो मात्रै छ्यो । टुक्की मात्रै छ्यो । टुक्कीसँगै विस्तारै विस्तारै वैज्ञानिकहरुले सोलार प्यालनहरु उत्पादन अर्यो । सोलार प्यानलबाट त्यो घाम लाग्याबेला त्यो शक्ति चाइ ब्याट्रीमी सञ्चय अद्दो छ । जम्मा अद्दो छ । वाउँछि रात चाइ त्यो बट्टन बाल्यो भने स्वीच बाल्यो भने थिच्यो भने चाइ वाउँछि अँ बल्फमी उज्यालो आउनो छ । यसैगरिकन सोलार प्यानलले आफ्नो सूर्यबाट आएको प्रकाश चाइ एक ठाउँमा जम्मा अरिकन ब्याट्रमी अरिकन उज्यालो दिने काम अद्दो पड्डो छ । अब कसो छ भन्दाखेरी सोलार प्यानलहरुले चाइ यो शक्ति सञ्चयको काम अद्दो छ । शक्ति सञ्चय अरिकन एल्ले उर्जा दिने काम अद्दो छ । उर्जा दिएपछि उज्यालो दिने काम अद्दोछ । एल्ले नवीकरणीय उर्जामा चाइ विशेष सेवा पुर्याउनो छ । टेवा पुर्याउनोछ । एल्ले चाइ हाम् यो वातावरण जोगाउने काम पनि अद्दो छ । औरु पेट्रोल विद्युत भन्दा पेट्रोल डिजेल, मट्टितेलभन्दा सोलार चाइ राम्णो हो । केइकी एल्ले औरु विकीरण हरु अथवा प्रदुषणको काम चाइ रोक्तोछ । त्यो उत्पादन हुन चाइ दिनैनन् ।